<hesitation> Gn'ampiasÃ tournevisy, voalohany aloha tournevis iserrea raha, ohatsy hoe misy mpandrafitsy zany de mampiasa tournevisy mba hampitambarany hazo roa na hoe vy anankiroa ohatry sahasahala am'zay.